Ingye esaynyimbo esya nganzire sye syanyimbo esikahalhamba ya nyamuhanga esya nyimbo esikahalhamba ya nyamuhanaga ngasyanza kutsibu kusangwa sikawathikaya ghukimba olhwimbo ewasikya abandu ewabasikya neri baghumya ghuthi ebitsibu nemubyangabya bingahi ni nyamuhanga ayukakolhaki oyukawathi oyukawathikaya ewimba olhwimbo ewayowa nebitsibu byaghu isighukibiwithe kusangwa ghukabya ewabirimba olhwimbo lhwanyamuhanga na nyamuhanaga akakolhaki akakuwathikaya esya nyimbo sya nyamuhanga esi sikathuwathikaya na abandu abawithe ebitsibu omwa maka wabu ghukimba olhwimbo ghukasoborera ebinywa nayu inakenga athi siyo iyuwene sakhi iyuwene kandi nyamuhanga anenayo akimuwathikya kikalheka inganza esya nyimbo esikahalhamba ya nyamuhanga.